मोर परिवार मे कुल छ सदस्य हे जेम ले सबसे अगु मोर बाबूजी। मोर मां मोर भइया ओकर बाद मै ओकर बाद मोर बहिन ओकर। बाद सबसे छोटे ले मईया मोर बाबूजी के आयु होवे हे चालीस साल। मोर म के अड़तीस साल ओकर बाद मोर भइया के होवे है। पच्चीस ओकर बाद मोर होवे हे बीस ओकर बाद मोर बहिन के होवे है पंद्रह।